Dzi'k nak refri lëꞌ refri c̲h̲uꞌnnstsiꞌn xni y lëꞌ refri c̲h̲uꞌnnstsiꞌn nak gas chennu tika lëꞌ gas xbidz xki, bos lëꞌwu xkibiëda sinda tiene ke tipta ikëtsëw refri mas tsu nis tsu par gak geg lën refri xki, kaska idoꞌbda kabl idoꞌbda chen tipta lëꞌwu kë dziꞌn, tika lëꞌ gas chenu xbidz lëꞌwu xkëdc̲h̲a dziꞌn, sinda siu nup geg lën refri xki dzekna bët gakdnu.